C’era na vota un picciottu ca jiva tutti li matini ni lu voscu a latu di la so casa pi cogghiri frutti e ervi sarvaggi pi poi manciarisilli cu la famigghia. Lu picciottu vidiva ca ogni matina menzu di li arvuli, si arriminava quarchi cosa ma ‘un sapiva chi era. Lu picciottu era curiusu e si avvicinava ma ‘un vidiva nenti, sulu na umbra ca si alluntanava. Lu picciottu mai potti capiri chi era dda umbra ca ci jiva appressu e iddu stissu capì ca era un misteru.